اكتر الايام المثالية هو اليوم اللي يعدي هادي ميحصلش فيه اي مشاكل ميحصلش فيه اي تقلبات مزاجية يوم يعدي هادي من الصبح لحد اخر اليوم اني اصحى الصبح بدري اشوف الشمس اقعد فالبلكونة افطر واشرب الشاي بتاعي انزل الشغل ميحصلش مشاكل في الشغل بعد كده ارجع البيت اخر اليوم انام